Ny fomba fiasan'ny ampoule ndreky amin'ny ankapobeny zegny ny ampoule zegny mila managna file, ny takamoany an, ny douille-any, n'y interrupteur zany le zany a ny ampoule zany fitambaran'ny zavatra rehetra teo regny fa izy amize amin'ny androaligny tegna miasa e ary izy ko ndrendre magnazava ny tragno reky na tokontany tegna ampesena ampoule.